Hina de murati hubashi tawa bidə hin tawa dyangulə hin tawa byenonerən tənə lomoge da həmina pwa loməge da həmɨn pwa hin kana nza ka ɓwaare hine mwatɨ hin tawa bueli anə ite bwaara ɓa peyə ka həmɨn pura bwaara ɓawa go gbyel ka həmɨnpwa hin tawa a byelə nə sata tɨ ɓa wula mya ɗɨm za dətə a vratə shinə tonə iye ɓa dɨkə nza pepetə ka nza dəltə a pura a njiya hueka naniyə na nza ka deiyi na nza ka nagi də ha na purə də sa nadi mwadɨ hitawa byelə noungn sanadɨ mwadɨ hɨn tawa dyaneya sɨnə ya hɨn ɓa ɗa ya hin ɓa ɗa na dɨm nzate həmɨnpwa ba dkdenə hina purəhumwa karə ba dukdenə hina purəhumwa karə hintawa uza ka pepetə ka sə hin tawa uza ka mosətə kətə sa dyangyalede a dɨ mudə haungu yakananiyə na nza bwa ka ɓwaare radɨ mwa tɨ hin tawa byeli karən tawa zə gbel ka kaddə ləməge da həmɨn pura hii radɨ niyə bətigə kedə loməge da nəmin ena. Anzata bwaara sinə ɓa ɗɨkə ɓwaare a dim wato purəhumwatə nda dɨm wa dəttə vratə a purəhumwa ka pepetə gələngnə ha dɨ nɨngyi hin ka ma ka ɓwaare nadɨ muradɨ ləməge da həminpwa taura pura mi tawa byeli ka ɓwaare gə kɨlə hina nyerədə hubəsəkən na nyerə də hubəsərən ka ɗate ɓa ɗa mya purəhumwa pene pene dɨ ha dɨ ha kottə pene dɨ na vratə pene gəkɨlə sa pepe a pura a vor vratə hin ka dɨm nzatə ka mdeiyi hin ka dɨm uzatə ka imi nadɨ wwa ti shinə hintewa bouiterən gekɨlə himtawa nyerə də hubosə ka dade hin ɓa ɗa vratə a puro humwa ka date hin ba ɗa gəki a ɓə uza təkəsətə a shi hu kana niyə hwaare a peyə maa satɨ tufe hiɗə awangu vune ɓwaare kana peyə tənadɨ nye rədə a ɗyangle dasə anə nzate mye ɓa nza ka ɓurtə gə mya purəhumwa naniyə bo gə sɨnə sa ɓa ɗɨka nagidəsa ɓwara adɨ ɗa a vratə nda dɨm kwa purəhumrat gələangnə she tənə iye nad gbala adɨ nyerədə kwa hubo bwoare karən nadɨ gbala dɨ mwo gəkɨlə hinra wa byeli ka ɓwaare a nonsrən hadɨ nungu ɓə gəkɨlə a tətəgi kottə naglamati hin ɓa lama Nadɨ lama bwaare ka kərmə kpane anəsatatɨ mosətə nə pur gə nagikəndəsə kat na mya mosə na myadyanga ka nza doltə kasə gəkɨlə ma hye morən kat hye ba mwo a nda-nza ra nda nza ka doltə angnə nadɨ muro atɨ hintawa lama ka ɓwaare nagigədihyina nza na dɨm huwatə anə iteati ama mya purəhumwa ka mate pepe ɓye mi ya uza ka hubə tukuttə, bye mya nza ka ite atɨ ɓwaara hye ka nan ahumwatə yenedɨ morən nubəsa awa mowmaung n moha hubotə sinə moha ba dɨkə hye dɨm sa kana mya sa dɨ hye ɓa dɨmə vratə səkɨlə dɨ haungu həmɨpwa adɨ niyə dəd ɓwaara aɓə dɨ sadɨ aɓə dɨ gə ɓwaara a nza səna ɗyang yalə hubotə a pepeyə a dyang yalə kwamə a byelə kwamə ma byelə satati dɨ hubasasamə a dɨma a se pepe hye ɓa darən gəkɨlə bwaare a purəhumwa gələ vratə kat a purə humra nayi ya bwaara a gə mya sa dɨ hukana niyə hyedi be mwo ɓwaara gəkɨlə ite ati a wuna mwasa kau gələite ati nzi baaga nə gəkɨlə ite ati kwamu ngunə nə hiɗə oo maro ɓwaara ka ita ti humura səu wato a həmɨnpwa a paba kan gəkɨlə wuna nza kau gəkɨlə wuna ɗa lyentə kan gəvɨlə ndi ma ndi ɓwaara ɓotɨgə hye Gəkɨlə aungu hye kand niyə a na nza ka ɓwaare ndɨ mwa dɨ na bulərən shi nə puk puk gəkɨlə na lenə nə satati pwa həmɨnpwate dumadə miyə nda ndumadə ɓwaare a pasasən nda dɨmadə bwaare a pasasən gəkɨlə anungnə nda mwaadɨ mya təkə hye mwo manə te mwo manə gəkilə kpautɨ asɨ pepeya kat ka koɗə ləməge aiye ɓa ɗɨkə ɓwaare a dɨm za pepetə sinə musoha mwo ha anda gə ka nagi ndəma kat manda ya nyemwo sake hwedə munə ɓa ɗɨkə bwaara pasara tedɨ mworən gəkɨlə aungnə nadɨ mwo dɨ hintawa byelə nə itate amya a mya mwosə a mya nza ka doltə amya ɗɨm purəhumwatə gə vratə puk puk a dɨm nza a doltə ka purə humwatə ka mosətə sinə she huboshi adɨ bodə nagigədɨ ka satati a həmɨnpwa sinə kat anə ɓwaare ka pasa sən ndamuna sadɨ a mya mosə gə aungnə koddə shenə nanyə ɓotɨgə dənə ɓa dakə hima ɗɨmən petə hiɗə kalkə nag dɨ dəha ɓwaara dɨma nagi dɨ da ta tək ti bwaara dɨma də gəaunanə mohaunanə həmɨnpwa adɨ na mya məsə mya kɨtsə ka pepetə pwa dikə də.